سنگاپور کا ویڈر فل ٹروپیکل اور مست ہے، بس ہمیشہ گرمی اور ہیومیڈیٹی ہائی رہتی ہے۔ ایک دم سٹیکی فیل، کبھی کبھی بس؛ <hesitation> سویٹ <hesitation> فیل کبھی کبھی بس، سویٹ فل گارنٹی۔ ٹیمپریچر موسٹلی 26 سے 32 ڈگری کے بیچ میں، اور کبھی کبھی لائٹ رین یا تھنڈر سٹرم بھی ہو جاتا، اسپیشلی مانسون سیزن میں نومبر سے جنوری اور جون سے سپٹیمبر۔ سٹی کا کلائمیٹ سٹیبل ہے، ایک دم اربن اور گرینری کمبینیشن کے ساتھ؛ پارکس، گارڈنز اور مرینا بے کا فل ویو سینک لگتا۔ شورٹ رینز اور اوکیشنل تھنڈر سٹرم سٹی لائف پہ بھی ایفیکٹ ڈالتے، آؤٹ ڈور پلانز کا ٹریول بہت جان سے رکھنا پڑتا۔ اور سنگاپور کا جو ویڈر ہے وہ ٹروپیکل، اربن اور ایڈونچر وائب دیتا، سٹی ایکسپلور کرنے کا فل ایک دم؛ ہر گلی اپن پھر سکتے، بس کبھی انفارچنیٹلی بارش دباکے ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اپنے کو لائٹننگ دباکے ہو جاتی۔